E hoʻohana mau wahine i nā aniani e hoʻonaninani ai me ka pena maka. E hoʻohana mau kanaka kalaiwa i ke aniani kaʻa a me ke aniani ikena e nānā aku i mau kaʻa eaʻe ma ka alanui.